زما د کورنۍ غړي څلور تنه دي، پکې زما والدین، زه او زما یو ورور شامل دي. زما د والدینو عمر شاوخوا پنځه او څلوېښت کاله دی، او زما ورور تقریبا له لسو کلونو راهیسې دی. موږ ټول سره نږدې یو، یو بل ته پاملرنه کوو او هڅه کوو چې یو ځای وخت تېر کړو، په ځانګړي توګه په رخصتیو کې. د کورنۍ فضا زموږ لپاره ډېره مهمه ده او موږ له یو بل سره د ښه ژوند لپاره ملاتړ کوو.